די וועג וויאזוי צו מעדיטעיטן איז מ'זעצט זיך אראפ אין זייער זייער א שטילע רואיגע פלאץ, ס'דא מענטשן וואס האבן עס ליב צו טון אין א פארק אדער אין א שטילע שטילע ציממער. מ'צינדט אן אזעלכע שטאטע רואיגע מוזיק און מ'קען אראפלייגן די הענט, סאו מ'לייגט מאם די פיס, מ'זיצט אויף די ערד, און מ'קען ליגן די קאפ אין די הענט און מ'אטעמט שטאט און רואיג.